Agisaga <hesitation> adlina firgikega fahamlog adlikega basit terika fa faham idoker manjer kharbitmia, yani zetlog adlina firgikegoni bardo zet degid hedertemo zet basit trilog fa hamerosa lemer, fornil shieen firgikegoni nafs altarigalogo bardo zeta khafif trilog fornog shwaialog adlokani <hesitation> ashring hafada fiosi.